n̈y ankabeazan'n̈y biby àby io zen̈y koa fa miaro ten̈a irô, misy fahavalo karà in̈y na misy olo mitady hamono irô. Irô zen̈y misitriky misitriky anaty vato, misitriky anaty tany. Avy eo koa ny sasan̈y am'irô zen̈y mahay miôva feky zen̈y ain̈in̈any mety tsy haiko zen̈y raha ataon̈drô, mety man̈amboatra vatana ndrô feky zen̈y mety miôva karà zen̈y.